Waa passport lu moo sax moom njëriñam pour sooy tukki, <noise> ndax soo demee ba bugga tukki si beneen réew <noise> mun ngaa am passport pour nga dem, su nekkee yaa ngi gambie nga bugg a dem sénégal nga use passport nga dem si nga wan nga bugga tukki dakar walla fekk yaa ngi gambie nga bugga dem america nga dem si embassy bi nga apply yónni si yóbbu sa passport ñu xool sa tur, <noise> xool état bi su ñu la joxee ñu stamp la nga dem tukki, su fekkee yaa ngee ñëw tam nga dem joxe sa passport ci embassy bi <noise> ñu stamp la nga tukki. Waa passport moom njëriñam pour tukki la sooy génn dëkka bi si bitti yow fii tam léegi dangaa am document yoo ko soxlaa pour use ko, mu ngi mel ni nga soxla benn document ñu ne indil sa passport nga yóbbu ko mu stamp ko su buggee tukki, ñaar yooyu daal mooy njëriñam tukki walla nga soxla am këyit booy lijjanti nga jël passport nga yóbbu soo ko yóbboo ñu stamp ko nga tukki nga ñëwaat <noise> loolu mooy njëriñu passport.